Hawlu lesdi mai pewol hedi fere, guldum hedi wuro fere bo. lesdi mai hedi fere be do habda be pewol masin, ngam ummatoore woni hedi mai do Wala rema be vowi be pewol be anda guldum. hedi fere Bo ha lesdi mai guldum on tan wala pewol ummatoore woni hedi ton bo arti vowi be guldum hambe pewol damai be Sam. ngam mai haulu lesdi mai didi on, don pewol hedi fere don guldum hedi fere.